که وغواړم له خپل ګاونډي څخه په مؤدبانه ډول وغواړم چې شور کم کړي، کولی شم داسي ووایم: سلام، بخښنه غواړم چې مزاحم شوم، خو که مهرباني وکړئ، شور لږ راکم کړئ. شپه ډېره ناوخته ده او خوب ته اړتیا لرم. مننه له درک څخه مو.